Ae, managny maso aby daoly e biby ka, aminah aloha da magnety mahafaky magnenty aby daholy indreo, managny maso aby, iaho sy mahalala biby sy mana maso zany.